Alali ne ushawishi ku maisha yane wakwanza bibi, mjomba ya mjomba nensia ili ya pelanga kuu nshauri sana afu muwanji soma soma sana abibi awino ali nushauri ali ni shauli um- umkulosa nkwane. Ushauri wani kulwa bibi bibi wavilanga kunshauri sana kuhusu kusoma maisha kwenje lete tete maisha vino yakua kusumbe vina- vina- vinavi omba vina- vina- vinavi umaa toboa muni na mjomba. Mjomba wanewa apelanga sana kunshauri uu biashara uundi biashara vuta uwombi mbinu ziyonsi zizi iih ibiashara yako iyendele ubuni ani ubuni tafouti nayave biyashara yakwe iwe tafouti nawia wina kuomba kusumfa kusu muko lane ngamwa kola ni biashara yonga chima ichivi vhionga ila ngawa buni biashara inina ima- imakuleta matokeo makulu kuliko nayaye ahh yanawa pela kuum wichi sila